Ngeloodi do mofta ndiyam ha redu majum ngam lora yara to dum do nana donka ha sahara. ngeloba do mari babal sigugo ndiyam ha nder redu majum je jaumiraawo tagi dum be mai ngam to yari ndiyam do dilla ha nder redu mai yaha joda sai wakkati ngeloba mai nani donka do mari haje ndiyam sai dum vurtina ha siga mai dum yara dum donkita.